المعتقد المهم بالنسبالي هو أهمية الإحترام والتسامح, لازم نتعلم نحترم آراء وأفكار الآخرين, حتى لو كانت مختلفة عن آرائنا وعن أفكارنا, الإحترام يخلق بيئة إيجابية, ويعزز العلاقات بين الناس, التسامح يساعدنا نتجاوز الخلافات ونعيش بسلام, إذا كان كل واحد منا طبق هالمعتقد, نقدر نبني مجتمع أفضل.